Avaa. Athaar. Aana. Hobho. Hobhorayen. Hobonava. Hobhonathaar. Hobhonana. Sob. Sob ara gwen. Sob ara aava. Sob ara athaar. Sob ara aana. Siin ara gwen. Siin ara aava. Siin ara aathar. Siin ara aana. Renub. Renub ara gwen. Renub ara aava. Renub ara aathar. Renub ara. Renub ara aana. Renub ara hobho. Renub ara hobhora yen. Renub ara hobhenava. Renub ara hobhenaathar. Renub ara hobhonaana. Renub ara siin. Renub ara siin ara aavn. Renub ara siin ara aatha. Renub ara siin ara aana. Renub ara siin ara hobho. Renub ara siin ara hobhorayen. Renub ara siin ara hobhonava. Renub ara siin ara hobhona thar. Renub ara siin ara hobho nana